חוּיַא הַכְּדַמָה לִי גַ'אִי נְכוּן פִיהּ מְזְיָּאן אַכִּיד הִי הַכְּדַמָה פִיהּ הַדְרָה מַעַ נָאס וּתִתְוַאסַל בְּחַל אַסְתַּאד וְלָא מֻאַתְּ'ר לְעַלַש, חִית כַּנְחַב נִסְמַע נָאס וְנְעַטִיְּהֶם קְלֶמַה זְוִינָה וְנְעַלֵּםְהֶם שִי חַאגָ'ה תְפִידְהֶם פִי חְיַאתְהֶם מִן וַאָנָא ṣְ'עִיר כַּנְחַב נְהַדְר בְּזַאף וְלָקִין מַע הַוְקְת פְהַםְת בִּלִי הַדְרָה אִלָא אִסְתַעְמַלְתָהּ מְזְיָּאן כַּדִּיר הַפְרַק כַּנְשּוּף רַאסִי פִי בְּלַאסֶה כַּנְעַלֵּם פִיהָ הַדְרָאְרִי וְלָא חֻדָּאם מַעַ אֶשְּׁבַּאב וְכַנְעַוֶונְהֶם יִלְקָאוּ אֱטְ-טַרִיק דְיַאלְהֶם ḥַתִּי פִי אִידַעַה נְהַדְר מַעַ נָאס וְנְסוּלְהֶם וְנִתְקַאסֵם מַעַהֶם אֶלְקִסַּאס הַמְּהִם חֻדְמָה פִיהָ הַלְבּ פִיהָ תִתְוַאסַל מְשִי גִ'ר אֻלְוָאק וְהַפִּירוּוָאט.